Nichivukia Kakero nilolie nguku takwa na iti kulela iboma yakwe na itineka kijo. Ndimayo niifurie amu ichinjii, mrika nihire nivone kunighire kindo cheira thina va mlezi.